انصحه طبعا <hesitation> اولا تمارين القوى الاساسية يساعد على تقوية ال-السكوات اللي هي <hesitation> الساقين والارداف. سانيا الضغط اللي هو <hesitation> بش <hesitation> يقوي عضلات الصدر والكتفين والذراعين، والرفعة الميتة مشي <hesitation> هيدي بتكون <hesitation> يقوي العضلات الخلفية والساقين، <hesitation> تمارين القوة باستخدام الاوزان، رفع الاسقال، التمارين الثنائية، تمارين الكارديو، تمارين المرونة، <hesitation> التدريب المتقطع عالي الكثافة، <hesitation> يوجد كثير من هذه التمارين، <hesitation> صحية جدا وتكون <hesitation> قد تقوي الجسد بنسبة تسعين بالمية.